Naksi umma telefonni kaema ja löüdse – määnegi imelik äpp um sääl. Maq ei olõq tedä sinnäq pandnuq. Kõgõpäält naksi kahtlustama, et äkki um tuu määnegi pahavara, määntsegiq kur'ategijäq, vai noh, nigu taa asi käü, ummaq sinnäq pandnuq. Agaq pruuvsõ siski, ja kujotat ette, tuu oll' sääne äpp, et tekk' kõik as'aq kõrda.